المكان اللي زرته كان فوق توقعاتي. هو صلالة إستمتعت فيها وايد بسبب الأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة، الجبال والشلالات والشواطر الرملية كانت مدهشة، بعد الجو كان معتدلا ولطيفًا هذا خلى الرحلة مريحة، أحببت إكتشف الأماكن التاريخية وتعرف على الثقافات المحلية.